innri endurskoðun Reykjavíkurborgar skilar á næstu vikum skýrslu um fjögur verkefni borgarinnar sem fóru samtals mörg hundruð milljónir króna fram úr áætlun tvö stærstu verkalýðsfélög landsins vísuðu í dag kjaradeilu sinni við Samtök atvinnulífsins til ríkissáttasemjara formaður v r segir að stjórnvöld og atvinnurekendur hafi sýnt lítinn samningsvilja níu til viðbótar voru handteknir í Marokkó í dag

tveimur skandinavískum konum sem voru þar á ferðalagi alls er nú þrettán í haldi vegna

hundrað og áttatíu áttatíu kílóa legsteini var stolið af leiði í Garðakirkjugarði fyrir skömmu aðstandandi segir að allir séu orðlausir yfir því að slíkt hafi verið gert umferð var hleypt í Vaðlaheiðargöng

en þau verða formlega opnuð tólfta janúar hægt verður að aka frítt í gegnum göngin yfir jól og áramót gott kvöld

á Hlemmi hjólastígar á Grensásvegi og Vesturbæjarskóli eru til skoðunar hjá innri endurskoðun borgarinnar vegna framúrkeyrslu skýrslan um braggann í Nauthólsvík sem innri endurskoðun borgarinnar skilaði í gær er

bragginn átti upphaflega að kosta hundrað fimmtíu og átta milljónir króna en kostnaður er nú kominn í fjögur hundruð tuttugu og fimm milljónir sá sem fær harðasta gagnrýni í skýrslunni er Hrólfur Jónsson fyrrverandi skrifstofustjóri eigna og atvinnuþróunar hjá borginni Hrólfur hefur ekki svarað skilaboðum fréttastofu síðan skýrslan var gerð opinber en bragginn er ekki eina

sem innri endurskoðun borgarinnar hefur skoðað undanfarna mánuði í október var birt skýrsla um endurbætur á blokk Félagsbústaða við Írabakka í Breiðholti sem upphaflega áttu að kosta fjörutíu og fjögur milljónir síðan kom í ljós að gera þurfti meira og kostnaður upp á fjögur hundruð milljónir var samþykktur af stjórn Félagsbústaða

heildarkostnaðurinn varð hins vegar þrjú hundruð og þrjátíu milljónum meiri og fór því áttatíu og þrjú prósent fram úr áætlun framkvæmdastjóri Félagsbústaða sagði upp störfum vegna þessa og nú á næstu vikum ætlar innri endurskoðun að skila skýrslu um fjögur til viðbótar eitt verkefnanna sem innri endurskoðun hefur verið

á Hlemmi sem átti að kosta hundrað og sjö milljónir en kostaði á endanum nærri þrefalt meira þrjú hundruð og átta milljónir það þriðja er útisvæði við Sundhöll Reykjavíkur og aðrar breytingar þar framkvæmdirnar áttu að kosta þrettán hundruð milljónir en kostuðu sextán hundruð og fimmtíu og enn á eftir að gera nýja

fyrir rúmar hundrað milljónir fjórða verkefnið í úttekt innri endurskoðunar er Vesturbæjarskóli fréttastofa hefur ekki kostnaðartölur um hann Icelandair var í fullum rétti að mati Félagsdóms þegar það ákvað segja upp öllum flugliðum í hlutastöfum hjá félaginu og og gera starfsfólki skylt að sinna fullu starfi frá áramótum Flugfreyjufélag Íslands stefndi Icelandair

vegna þessa máls Félagsdómur kvað upp úrskurð taldi ákvörðun Icelandair brot á kjarasamningi hundrað og átján flugfreyjur af níu hundruð hjá Icelandair eru í hlutastarfi og um áramótin verða þær að taka að sér fullt starf eða hætta formaður v r segir ótímabært að ræða mögulegar verkfallsaðgerðir af hálfu þeirra þriggja félaga sem hafa vísað kjaradeilu sinni til ríkissáttasemjara markmiðið sé að setja viðræðurnar í nýjan farveg og auka þrýsting á stjórnvöld og atvinnurekendur v r Efling og Verkalýðsfélag Akraness vísuðu kjaradeilu sinni við Samtök atvinnulífsins sameiginlega til ríkissáttasemjara í morgun í yfirlýsingu sem formenn félaganna þriggja sendu frá sér segir að viðræður síðustu vikna hafi reynst árangurslausar í afstöðu stjórnvalda megi finna skýra vísbendingu um að þau hyggist ekkert gera

til að liðka fyrir viðræðum við erum ekki sátt við þau svör sem við höfum fengið frá okkar viðsemjendum og í raun svarleysi við höfum margítrekað reynt að fá svör við því hvað sé raunverulega til skiptanna á móti þeim kröfum sem við höfum verið að setja fram kjarasamningar eru að renna út þannig að það er eðlilegasta mál að koma þessu í þennan farveg fyrst að við erum komin á þennan vegg gagnvart okkar viðsemjendum Ragnar segir að félögin ætli að mæta saman í komandi viðræður

að snúa tímaglasinu tíminn vinnur á móti okkur

sem samningaviðræður dragast við getum tekið sem dæmi að hver mánuður kostar launafólk milljarða í

myndar ákveðinn þrýsting á okkar viðsemjendur að taka þessa stöðu með alvarlegri hætti en hefur verið gert og sömuleiðis stjórnvöld ekkert hafi verið rætt um hugsanlegar verkfallsaðgerðir það sem við erum að fara gera fyrst og fremst núna við erum að fara í þessar viðræður af heilum hug og markmiðið okkar er að ná saman við okkar viðsemjendur undir verkstjórn ríkissáttasemjara það tvö og þrjú allt tal um átök er algjörlega ótímabært og við höfum ekki rætt það og hefur ekki verið til umræðu sáttasemjari vonast til þess að geta boðað deilendur á fund strax í næstu viku ég svona stefni að því að reyna ná aðilum saman þessa virku daga á milli jóla og nýárs en það verður bara að koma í ljós hvort það takist velferðarráðherra vonar að nýtt meðferðarheimili fyrir unglinga verði tilbúið árið tvö þúsund og tuttugu

það á að rísa

viljayfirlýsing bæjarins Barnaverndarstofu og stjórnvalda var undirrituð í dag á árinu hefur mikið verið fjallað um vanda ungmenna í neyslu það eru til fjölbreytt úrræði á Stuðlum er meðferðardeild og neyðarvistun á landsbyggðinni eru rekin tvö

svo hefur svokölluð m s t meðferð sem veitt er heima gefist vel en úrræðin eru ekki alltaf laus þegar á reynir og dæmi um að ungmennum hafi verið vísað frá eða þau vistuð í fangageymslu í apríl hét ráðherra því að koma upp bráðabirgðaúrræði hið snarasta það er búið að leysa þann vanda með skipulagsbreytingum inni á Stuðlum

er gríðarlega ánægjulegt að við séum að koma því verkefni af stað hér í dag rannsóknir sýna að tengsl við nærsamfélag skiptir gríðarlega miklu máli þegar börn njóta þjónustu inni á meðferðarheimilum og það er nú þannig að langflest barnanna eru eðli málsins samkvæmt á suðvesturhorninu

mikilvægt að hafa heimili

í Garðabæ á heimilið að rísa og það eru þegar komnar nokkrar hugmyndir að nöfnum frá

til dæmis rjóður Holt og svo Háls sem ég helt að honum lítist best á á heimilinu koma til með að dvelja átta ungmenni í senn hvert í sex til níu mánuði áætlað er að byggingin verði þúsund fermetrar og kosti fimm hundruð milljónir það tók tíma að finna lóð undir heimilið en í haust samþykkti

Garðabær að útvega lóð við erum mjög stolt af því að geta komið

að verkefninu hjálpað þarna til og sýna ákveðna ábyrgð en hvenær verður heimilið tilbúið það standa vonir til þess að það geti hafist hér framkvæmdir á árinu tvö þúsund og tuttugu og

kornið hefur sagt upp öllum starfsmönnum sínum hundrað og tuttugu talsins kornið rekur tólf bakarí á suðvesturhorninu en hefur glímt við rekstrarerfiðleika flestir starfsmenn fyrirtækisins eru í v r Bryndís Guðnadóttir forstöðumaður

v r segir að rekstrarstjóri hafi greint stéttarfélaginu frá lokuninni í fyrradag og sagt að allar líkur séu á því að starfsfólk fái greidd laun um mánaðamótin

í forsvarsmenn kornsins við vinnslu fréttarinnar brotthvarf bandaríska hersins frá Sýrlandi getur haft mikil áhrif á síðasta stóra vígi uppreisnarmanna segir sérfræðingur í málefnum Sýrlands þá séu Kúrdar í landinu orðnir berskjaldaðir fyrir árás sem Erdogan

varnarmálaráðherra Bandaríkjanna baðst lausnar í gær eftir að hafa reynt að fá Donald Trump ofan af því að

kalla Bandaríkjaher heim allir bandarískir hermenn í Sýrlandi snúa heim á næstunni og einnig sjö þúsund af þeim fjórtán þúsund sem eru Afganistan að sögn Trumps ákvörðun hans virðist hafa gefið

byr undir báða vængi

prófessor í Mið Austurlandafræði sem hefur hefur rannsakað Sýrland frá tvö þúsund og þrjú

hérað er síðasta stóra vígi uppreisnarmanna í Sýrlandi búist var við áhlaupi frá

í byrjun september en ekkert varð af því eftir að forsetar Írans og Rússlands bandamenn Bashar al Assads Sýrlandsforseta og Írans og Rússlands bandamenn Bashar al Assads Sýrlandsforseta og

nú undir kvöld um tímabundna ráðstöfun er að ræða en

eftir áramót

verktakinn við gerð ganganna skilaði þeim tilbúnum fyrir umferð í dag eftir öryggisæfingu og prófun á

vottuðu lögregla og slökkvilið að þar virkar allt eins og það á að gera rétt fyrir klukkan sex gaf Vegagerðin formlegt leyfi til að hleypa fyrstu bílunum í gegn

bráðabirgðaleyfi til tólfta janúar en þá verða göngin opnuð með formlegum hætti enn er ýmsu ólokið bæði inni í göngum og utan en þrátt fyrir það á umferð að geta gengið

greiðlega fyrir sig hægt verður að aka ókeypis

göngin til að byrja með

ekkert samráð haft um innheimtuaðferðir gjaldtaka á að hefjast við Vaðlaheiðargöng annan janúar myndavélar skanna

og senda eiganda bílsins reikning ef ökumaður hefur ekki greitt með sérstöku appi innan þriggja klukkustunda þúsund krónur bætast þá við fimmtán hundruð króna gjaldið ekki eru allir ökumenn eigendur bílanna sem þeir keyra um tuttugu og fimm þúsund bílaleigubílar eru á landinu þar af um fjögur þúsund fimm hundruð á Akureyri forstjóri bílaleigu Akureyrar segir að ekkert samráð hafi verið um

en Vaðlaheiðargöng e h f hafi heimild til að gera fjárnám í bílum sem fara um göngin án þess að borga og sem skráðir umráðamenn

til þess að taka fjárnám í okkar bílum ef út í það er farið

lokað eftir þrjá fjóra mánuði ef okkar kúnnar borga ekki í göngin þetta kalli á laga eða reglugerðarbreytingar svo að bílaleigur geti tekið gjaldið af kreditkorti viðskiptavina eftir á stjórnarformaður Vaðlaheiðarganga segist skilja áhyggjurnar en framtíðarlausn sé ekki tilbúin samið hafi verið við innheimtufyrirtæki í London um bíla á erlendum númerum sem greiða ekki gjaldið skammtímalausnir vegna bílaleigubíla séu í sjónmáli

fá stakar rukkanir í heimabanka eins og við göngum út frá að sé almenna reglan ef þetta er gríðarlegur fjöldi bíla þá getur það eitt og sér skapað þeim mikla óþarfa vinnu sem

sjálfsagt að við tökum tillit til og reynum að haga okkar aðgerðum með öðrum hætti Steingrímur segir að biðlað verði til viðskiptavina að greiða með

ellegar rukka þá með einhverjum leiðum nú eða hreinlega hvetja sem ég vill nú helst ekki gera auðvitað getum við hvatt okkar leigutaka til þess að fara

í gegnum göngin en það yrði algjört neyðarúrræði sem við viljum nú helst ekki fara í yfirvöld í Marokkó hafa handtekið níu til viðbótar við þá fjóra sem fyrir eru í

vegna morðs á tveimur ungum norrænum

þeir voru handteknir vegna tengsla við mennina sem grunaðir eru um morðið og hugsanlegrar aðildar að því flogið var með jarðneskar leifar kvennanna til heimalanda þeirra Noregs og

Danmerkur í dag hinir grunuðu eru allir taldir tilheyra legsteini úr graníti var nýverið stolið úr

aðstandandi segir að enginn sem hún hafi rætt við hafi heyrt um að slíkt hafi áður verið gert ég kom hérna síðastliðinn mánudag og þegar ég keyri að sé

Lárusi er horfinn og ég sé engin ummerki eftir eitt né neitt svona Lárus bróðir Kristínar lést árið tvö þúsund og sextán og var jarðsettur við hlið móður þeirra í

legsteinn úr graníti settur á leiðið og hafði hann því verið þar í eitt og hálft ár steinninn vegur um hundrað og áttatíu kíló og

ekki auðvelt að fjarlægja hann þetta er ekki á

með aðstoð annars manns eða með einhverjum búnaði Kristín segir að fjölskyldan hafi gengið úr skugga um að steinninn hafi ekki verið tekinn

í misgripum við erum búin að leita til kirkjunnar og kirkjuvarðar og tala við lögregluna

búin að leita á öðrum stöðum það hefur ekki skilað neinu Kristín segir að enginn sem fjölskyldan hefur talað við hafi heyrt um að legsteinum sé stolið og að enginn hafi heldur hugmynd um hvers vegna nokkur skuli gera það þetta kemur fólk verður orðlaust steinninn var á leiði bróður þíns finnst þér þetta sérstaklega erfitt í því ljósi já ég verð að segja sérstaklega erfitt og ég hugsa til þess líka að móðir mín hvílir

þetta myndi

ég hélt í þá von og

held í hana enn þá og ég trúi því að það sé einhver þarna úti sem er með svörin Kristín biðlar til þeirra sem kunna að vita eitthvað um málið að hafa samband við sig eða lögreglu við biðjum alla þá sem gætu gefið upplýsingar

minnst sjö voru handtekin og til átaka kom í Barcelona höfuðborg Katalóníu milli lögreglu og

í héraðinu mótmæltu fundi spænsku ríkisstjórnarinnar í borginni fundir ríkisstjórnarinnar eru yfirleitt í Madríd en Pedro Sánchez forsætisráðherra sagðist vilja halda þennan fund í höfuðborg Katalóníu til þess að reyna að lægja öldurnar mótmælendur lokuðu yfir tuttugu götum þar á meðal þjóðvegi og fleiri vegum til Barcelona samtakanna verður farin í kvöld í minningu þeirra sem hafa svipt sig lífi og einnig til að styrkja þá sem eiga um sárt að binda gangan hefst við húsnæði kynnisferða að klettagörðum og þar er Höskuldur Kári Schram fréttamaður

í stutta stund á þessum dimmasta degi degi og minnast þeirra sem farnir eru frá okkur og minnast þeirra sem farnir eru frá okkur loka allt að fjórðungi ríkisstofnana ef demókratar í öldungadeild Bandaríkjaþings samþykkja ekki frumvarp um að veita fimm milljarða bandaríkjadala til þess að reisa múr á landamærum Bandaríkjanna og Mexíkó Trump Bandaríkjaforseti hótaði þessu í gær og segist ætla að byrja að loka stofnunum á miðnætti eða klukkan fimm í nótt að íslenskum tíma þingið hefur rúma níu tíma til stefnu en fjölmiðlar vestanhafs segja engar líkur á því að

frumvarpið verði samþykkt það má segja að verkstæði jólasveinsins sé hjá vinnu og hæfingarstöð á Selfossi þar eru framleiddir

af ýmsu tagi og eðli málsins samkvæmt er jólastemning þar málað saumað prjónað og heklað svo fátt eitt sé nefnt núna er áherslan auðvitað á ýmislegt sem tengist jólunum ég er að mála snjókorn og alls konar hluti þetta er eitthvað sem búið er að saga út og verður síðan hvítt

eins og snjórinn ég sé að það eru jólatré hérna líka rauð Ólafur Aron var að pússa jólatré og búa þau þannig undir málningu þannig að þegar þú ert búinn þá er þetta rennislétt og maður fær engar flísar alveg öruggt já það styttist í jólin ertu orðinn spenntur já ég er spenntur

ég bara veit það ekki það kemur bara í ljós þú hefur ekki hugmynd nei en það verður eitthvað já heyrðu þú ert með svona rosalega myndir þarna þarna ertu með hrút já ég

Davíð antonio var að saga út snjókorn sem greinilega er nákvæmnisvinna þetta er flókið en samt það má ekki beygja beygja mikið af leið skemmist ég geri mitt besta

æfingin skapar meistarann

svona tuttugu prósent Davíð antonio er

og sendir okkur jólakveðju á hinu móðurmáli sínu þá að veðri á morgun verður hæg breytileg átt á landinu og skýjað með köflum eða bjartviðri hiti verður víða kringum frostmark en allt að átta stiga frost inn til landsins mildast á Suðausturlandi Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir hér rétt á eftir

sjá hvað Haukur Harðarson býður upp á í íþróttafréttum kvöldsins við kíkjum í heimsókn upp á Skaga og heyrum hljóðið í

Arnóri Sigurðssyni óhætt er að segja að tvö þúsund og átján hafi verið vægast sagt gott ár fyrir hann við heyrum í Norðmanninum Ole Gunnari nýráðnum knattspyrnustjóra Manchester innri endurskoðun Reykjavíkurborgar skilar á næstu vikum skýrslu um fjögur verkefni borgarinnar sem fóru samtals mörg hundruð milljónir króna fram úr áætlun tvö stærstu verkalýðsfélög landsins vísuðu í dag kjaradeilu sinni við Samtök atvinnulífsins til ríkissáttasemjara formaður v r segir að stjórnvöld og

atvinnurekendur hafi sýnt lítinn samningsvilja níu til viðbótar voru handteknir í Marokkó í dag í vegna morðs á tveimur skandinavískum konum sem voru þar á ferðalagi alls er nú þrettán í haldi vegna

hundrað og áttatíu kílóa legsteini var stolið af leiði í Garðakirkjugarði fyrir skömmu aðstandandi

allir séu orðlausir yfir því að slíkt hafi verið gert umferð var hleypt í Vaðlaheiðargöng klukkan sex í kvöld en þau verða formlega opnuð tólfta janúar hægt verður að aka frítt í gegnum göngin yfir jól og áramót fleiri verða sjónvarpsfréttirnar ekki í kvöld segjum ykkur næst fréttir í útvarpi klukkan tíu og alltaf á punktur is takk fyrir samfylgdina og góða